Yes ley kind na food we eat a can affect our body like <hesitation> we have yeah like we have like certain kind na food ley call gari you find people eating gari ley wrong way some can just eat it dry and people who continue to eat la kind na food dry you will find at the end they can suffer from what ley call in our local setting kwashiorkor so it's it's a good food but the way people can eat it some people can eat it ley wrong way ley eating it dry and a can cause problem especially <hesitation> it cause gas also like the cassava we love eating cassava but people can eat it when they are really hungry and that kind na food can cause gas so people who eat they always suffer from gas.